Mana, kur kam marr telefon pwr her t par, kam qwn nja eeee nja tridhet vjeCe... shishto ... te tridhetat, po mor... jo si so si fmija e sodit

Ej mana, msimet msimet na kan pas njCik... s kena pas shum koh pwr shkoll, matematika mirboll ka qwn, ka qwn me pa dit pak ma mir, ka qwn keq po ka qen si tana msimet, si thon njerzit, ca, qashtu.

A kam shku nanjher n .... Kam shku, si s kam shku? Po mir boll asht, sa keq na vjen ...

... gja e mir pwr trupin gjimnastika. Lwvizja ban mir, ... lum ai qw ec ... Ca me bo ... me ec i ban mir Cdo njeri

E deri m Ca moshe shkoka kjo shkolla, kjo shkolla deri n klas tet, mbrapa, mbaroi klasa tet edhe kaq ishte, s ishte pwr ma gjat... Ca me bo si kshtu, der m klas tet, jo mandej jo,

e, a jo keq me hangwr mish, po edhe ... katwr pes her nw jav nuk a keq, mir a me hangwr mish, edhe pes her n jav po ishalla ....[???}

Cilat mira jan... Cdo gja e mir asht e mir, qetsia, ... kur jeton boll n qetsi, Cdo gja duket mir...

E si qetsohena me majt men-jen t shndetshme, po ku ka men-je t shndetshme, wsht pak vwshtir me qen men-ja e shnetshme, mir asht m u munu me maj men-jen e qet, kur ke men-jen e qet, rron i qet, je mw i shnetshwm, Ca me ba....

A msojn gjuh t huja kalamajt te shkolla? Po, mor, si s msojn kalamajt te shkolla, e Ca munen, n fakt kjo duet se asht njw lloj gjuhe, Cdo gjuhe qw t dojn ... e tana mundsit i kan... e Ca me ba tash... ku e di un si msojn... po me pas mir wsht, Ca me bo.

Edhe dokumentat duhet me Cu me pa tjetwr, po dokumenta prift a tjetwr duan edhe Certifikat, po qe familje, familjare, po qe person, personale, .... ata jan

... edhe ushqimet e gatshme qw kan dal tash, mana, t lodhshme jan bo pwr shnetin, duken t shiijshme por s kan vler, vitamine pwr shnetin, ...ngatrrojn robin, duken t mira m u marr po sjan t mira hiC,

kalamajt kur kthehen nga shkolla ... lum ato se msojn mir edhe kalojn testet pak me qetsi, kan e dhe vshtirsi, pak si zor shkon puna, ... msojn mir, nimojn vehten ene prapa, s asht keq kalojn test mbas testi ...

durt duhet me i la se durt marrin mikrobe durt ... sa ma shpejt aq ma mir, a, Cdo gja.

... Teknologjia m u ba ... teknologji qw a tu m shit feen.. teknologji boll ka mana .... Teknologjia mana s e dim se ku po ... lavdi zotit po teknologji t reja po shpwrthejn...

Po si s ka ndryshu koha? Koha ka ndryshu kto dhjet vjet e funit, po thom dhjet vjet, se edhe mw pwrpara... tepwr ndryshu, tepwr ndryshu ... Cdo gja ka ndryshue,

po, re, si s'ka re, ka, jo kaq tepwr po ...koha man mir, nuk w se man keq ktu, koha man mir, xham, po edhe re ka, si s'ka, ... tymtaja qw duken si re, Ca me ba

... poezi nuk di, po m pwlqen... jan jo t kqija

Lojna q lujn kalamajt sot, e kalamajt e sotwm, asnji lloj lojnash, dun me lujt si dikur .... telefon, e , kto gjona, internet, lojna pwr fmij... fmija i sodit

si do gjejm na avokat ... avokat ka... avokatin e gjen kaq kollaj ... m an njofjesh fisnore, m an rrjetesh sociale, ka dhe mnyra plot me gjet avokat

Ai si don me kursy, ai si ka nanj far lek e asht i zoti me kursy se ... nuk a keq me mund t kursesh ...

Po cila pun na pwlqen.... Cdo lloj pune, se puna me e ba wshtw ... duhet dhe vullnet... kur e bwn me vullnet tana punwt jan t mira, s jan t kqija ... se pa pun nuk ka jet...

edhe xhirot t mira jan po m pwlqen ke shpija, ma mir se shpija jote nuk ka kund, del sa del, po ke shpia jote ke me u mledh edhe ma mir

Ca me thwn me njw historin e shokut tem, e nji shok ka njw histori histori po, Ca me than, histori kur ke njw shok a njw shoqe t mir e kalon mir, s ke se si me shpwrnda historin e atij tjetrit, nuk e di Ca me than ene un,

E si kam msu shqip? Shqip kam msu..., a mor, po s ditwm shqip, Ca kena me dit na, se jena shqiptaaar, e greqishten mrapa, msuu, vetvetiut mrapa t ban puna vet me e msue, edhe qashtu mrapa, Ca me ba? edhe e msova edhe greqishten.

e pija ime e preferume... as qw kam nonj pije t preferume, si nuk as qw pij nonj alkol as nonj gjo, jo, mor, s kam nonj preferenc, jo, pwr pijet jo, asnjw lloj pijet, jo, mor, jo, s jam pwr mua pijet.

kwngtar t preferum, jo se kam nonjw tepwr t veCant, po, ... aktor t mir ka plot, s a se kam nonjw tepwr t veCant, po .. ka aktor qw m pwlqejn ..

E do i kisha dhwn njw kshill shokut kur jam i shqetsum pwr atw, do e kisha kwshhillu pwr atw... Ca e ndjen, ... kudo qw t jet..., fillon e ndimon, po pat nevoj pwr ndim atje ku duet me e nimu, mund ta ndimojm, mund ta nxjerrish prej situatws, ... aty ku ban me e nimu tjetrin, duhet me e nimu...

kam pa herwn e fundit, kam pa herwn e fundit ka qwn qen, mac, [???]

A flej mir natwn, sa ora flej? Mir fle natwn, jo keq, po varet edhe ke robi se si e ka trunin, ka kanjher kur njeriu wsht i ngarkum qetsohesh me ra se je me inat, po kur je m terezi, me ra nata flen rehat, tw paktwn deri tet or .... po njw er, du me nejt edhe un njiCik ....

sportet jan tw tana t mira, mbase a nanj sport qw s mw pwlqen po, tw tana jan t mira, futbolli, basketbolli, tw tana jan t mira, po mana po, Cdo lloj sporti...

E Ca m pwlqen me nigju n radio, n radio m pwlqen ... programin e ..., nonj lajm a nanji muzik, sa t jet nonj istori a nonj gja e bukur si na pwlqen, ....

E, pwr Ca jam krenar? Krenar me than se jena shqiptar, ... krenar se kur Cdo gja a pwr s mbari, n terezi ... krenar pwr Cdo gja edhe si Cdo pun krenar duhet me qwn secili pwr veten e vet.

Po, mor, not di si s di not, not di dhe m pelqen shum noti, po, mana, po, noti wsht i mir kur di me u la... noti wsht i mir me bw not, po po, mana, po.

Cila wsht kwnga ime mw e preferume? Kwnga ime e preferume nuk wsht se kam kushedi Ca nanjw kong tw preferume, tana kangt jan t mira po un .... ka shum kwng ... me at kwngwn e Puks edhe m pwlqen prej andej nga zona jon, e bukur asht dhe ajo.

.. njw gja se na pwlqen me msu Cdo gja se nuk dim, ... edhe msojm... po kur s munesh ... puna t bo Cdo gja me msu n Greqi .... Ca t bonet robi sa ma tepwr me msu... di gja... a gja e mir, asht nim n jet ajo...

E, Ca na pwlqen ke partneri ose te shoku.... t jen t rregullt, t jetojn... partneri t jetw ... partneri... t jet Cdo gja e kombinume me ta, po jo me t pwlqy me shku me ta Ca me bo. Edhe shoku t jet si shok, t jet shok i mir, shokun e ke si vlla kur shoku asht i mir... edhe kjo...s ka nonj gja t veCant...

Ushqimin tem t preferum, nuk kam nonj ushqim t preferum, se e di kam Cef at lloj ushqimi ... ushqim qw i pwlqen ...[???]

A ka nonj ven qw s kap telefoni? Po si s ka ven o burr i dheut qw s kap telefoni? Ka vene sa t dush, qw s kap telefoni. Sidomos nw venet malore ka sa t dush, po ka edhe nw zonat fushore kanj ven, kanj ven, nuk kap telefoni. ...